Misy roa amby folo ny vôlagna agnatin'ny taogno raiky: <hesitation> janvier, février, mars, avy eo avril, mai, juin, juillet, août, septambra, ôktôbra, nôvambra, desambra.